باش نظف لفريشيدار كيفكيف نحي لي فوسطرلفريشيدار الكل و نخرجو <hesitation> نحي لكورون <hesitation> نبيتو ليله هكا و يشم شوي هوا و الكل <hesitation> نحط نمد الما تاعي بلي بخودوي لي حاجتي بيهم <hesitation> نظفالاركان بلجدا بلجدا من برا من داخل و نذوب الثلج لي فيه و سيبون معناها ينظاف